Nkita boro-omah owerele nwehgu nkita nu oro nkita kam noh bu nha nne yinuba-akah nu oro bah orh nhe oji buru nha meshiriga ikeh nu-oro oyiga akah nu ozinoro bama zi obula nu ele nweru nkita obita nu nu uzor oooba oburu oha ele-oshi biagwu nu uzor oro-bah uyeme soso nno ohu osoh obanah ohu oso haba zila ba zila hmm ohuo oso bama hukwa iheoum ele-oshi nah bia nu ǌ-emeh ezi-noro kam nu niimeh orokam nkita za ghaje otu ihu me ozeh doh ohivze ele-oshi kam nkita bu nkita <hesitation> ona gbamasi asor gbamasi a sor beh kuma rhe nkita ne ezeh egbu anoh ohia oneh yini bah akah nu ime-ohia nkita neh beh oso nu ohu anoh ohia nimeh ohia ohioza yah otu iwa obu yay nkita boro-oma nu obitaru. Agwo Agwo zimasi oruna before ima Agwo zi ophuna baou oya gbazor nhegi mag. u nga ngam ogbasolam odide apigama ahiah Agwo bu hah elebadu nlike ele badu bia agwo nu oro bah Obu b nu agwo kam zirila nu oro oya tah ele badu oya tu elebadu ohakwo masi elebadu biga agwo agwo agwo nhumasliai agbazorlam ngamngam